Maisha mecha ghairima ichadu ghokagho. Maisha mecha mpaka ughaandalie kweli kweli kole kwaghaendee, maisha mecha maana yakwe ni ku kughire nyumbanjicha ye laa. Kughire bhana bhakyakuthaidia, kughire mea kughire ruka, kughire bhana, kugi kughire mabhwaji pfwa kwaha laghire mbhuaji kuehiya kindo kicha, bathi nigho maisha mecha kwari iishi lakini kole kuraghaende ifunapfwo mwanzo nibhigumu ighira maisha mecha, Lubhana thainyi, nighire maisha mecha lakini kwaku nditemwatemwa nyabha kilema, lubhaha thighire maisha mechanyi thairima ighira kathi yoyosheni nlechuirima irema njeka hata elea iraru inya, lakini lubhaha nnairima irema nyi ndepativa ajali lakini lubhaha, hanaikyo thighire maisha mechanyi maisha mecha thabaroo nairima nibhuko nihire kathi rairimanyi lakini maisha ghakwa mecha nika nairima ibhukia. Namshulewa Mungu kwako thighire bhuajini lakini thighire maisha mecha nyi kwaku tharima ighira kindo kyokyo sheni lakini manshukuru mrungu kwathababu haghire bhandu bharaghire marende. Inyi thirabheghire marendi thibheirime icha hanyi. Lubhaha kwakuu ndeirima ichaha highire maisha mecha. Bathi ugaya kiho nkyalaa ndenyi ngabhuleia ikero nnairima ikusha bhandu lakini thithairima ihira kyokyosheni kwathababu ya mabhoho mabhoko nyi ndendi thuiwa ni bhandu henaicho maisha mecha kwakwa thiniecha thagho ni maisha gha katikati timecha thagho thimabichwa thana gho. Kwa thababu nairima itembea naima iiraira. Thafundu udechaha nairima lakini kindokyehira nthairimanya nalubhaha maisha mecha nkole muka Bhabhi nyumba lakini nleghire mka mka akpfwa thighire mkanyi thighire mkanyi nighire bhana lakini bhandemleghe bhakapfwo nyika hena maisha galewa mmecha ghakatikati. Thimabhichwa thanagho wala thime chagho.